Misy lehilahy anakiraiky tsaray hoe Cléopatre zao ny anarany. I Cléopatre io da niay tamin'ny ejipta fahiny. I zany e da afaky nianatsy momban'ny kolotsay ejiptianina i. Ny fivavaha sy ny asa tamin'ny fotoana izay. Da afaky nahita ny fiandohan'ny zava-kanto sy ny siansa tany ejipta koa i.